Ok, sa ada pu beberapa teman e, di tempat perantauan ini sa ada pu beberapa teman. <hesitation> salah satunya sa pu teman ni yang nama jose, de umur <hesitation> dua puluh tiga tahun. Iyo de dua puluh tiga tahun. Nah de itu salah satu anak yang sa rasa apa juga sering memotivasi saya to. De kaya slau bilang, bro kuliah tu harus begini, begini, begini karna ko harus banyak, satu hal yang sa ingat de bilang ko harus banyak baca. Karna tempat yang ko tidak tau, ketika ko membaca, ko cerita sama orang lain, orang lain juga akan, ko sudah sampe kah? Padahal cuma sekedar ko baca. Dan de tu sangat, de orangnya kutu buku to jadi de kaya de punya suasananya, de punya karakternya itu, kaya de bawa sa macam untuk jatuh di dalam de pu dunia untuk ikut membaca juga begitu. Dan sa lihat itu paling-paling de sangat orang paling terbaik skali. Trus de jago dalam menulis, de ajar banyak de banyak ajar sa juga. De ajar sa tentang menulis filsafat trus kaya apa buat novel apa puisi-puisi begitu to. Itu jose. Jose yoku. Sa paling semangat de disitu karna de apa Banyak orang apa be- berpengalaman skali de berpengalaman skali dalam apa apa <hesitation> punya ilmu pendidikan. Jadi de salah satu orang yang sa kenal paling sangat, sengat sangat memotivasi saya. Trus kedua, <hesitation> ada rein. Sa pu teman rein, de umur de dua puluh satu tahun. <noise> De dua puluh satu tahun, de karaternya orangnya tegas. De pu jiwa melindungi tu tinggi skali. Jadi ketika ketong ada salah, de turun duluan, apa apa ko ada ko ada- masalah apa apa, bicara, cerita sa siap depan! Jadi kaya buat sa rasa kaya sa pu keluarga sendiri begitu, apalagi di tanah rantau lagi. Tra tau tong jalan kemana ada orang ganggu torang, tong dapat pukul jadi kaya de punya jiwa-jiwa bodyguard begitu. De melindungi ketorang juga. Trus yang ketiga, ada <hesitation> josua israel sa pu teman juga. De umur, ya rata-rata umur sama, saya juga, de dua putiga luh dua puluh tiga tahun. Trus de penyanyi juga, de pu suara paling bagus de pusuara paling bagus skali. <hesitation> de orangnya apa ramah skali, orangnya baik skali dan sa sangat bangga skali sama dia karna kemarin de ikut indonesia idol. Tapi, tra tau e apa tuhan pu jalan sendiri to jadi de kaya masih sempat jatuh juga tapi de balik, sa juga kasih motivasi ke dia, sa bilang ko tetap semangat, tetap berjuang. Kalo ada lagi, ikut lagi, jang menyerah. Trus kaya de juga bicara kasih nasihat ke saya, ko juga stop hal-hal yang buruk-buruk juga ko stop. Ko fukus juga apa yang menjadi ketong pu tujuan disini, ketong dua datang sama-sama, tong dua harus pulang sama-sama. Trus keempat, ada riko sendiri, sa pu teman juga, de umur dua puluh empat tahun. Jadi, de dua puluh empat tahun, trus <noise> <hesitation> sa pernah juga satu kost sama dia. Trus kaya de ada makan, de pu makan de kas de ketuk sa pu pintu, de bilang bro mari makan, ada sa pu ada sa pu- makanan lain nih. Trus sa juga kaya ada apa begitu, sa tra sembunyi, sa juga kasih keluar ke dia, sa bilang bob ada ini, ketong makan sama-sama. Dan de punya apa, kaya yang tadi sa pegang teguh tu, kasih tu, ada juga di dia, jadi sa tidak kaget lagi. Sa tau <noise> ini sudah tong pu orang papua, tong dapat ajar kaya begini. Jadi kaya jiwa berbagi tong pu jiwa berbagi- tu tinggi skali. Makan tra makan, sama-sama tidak makan. Trus kalo mo makan, sama-sama makan. Jadi kaya itu sudah jadi kebiasaan buat torang. Jadi, sa bangga skali sam sa pu teman juga nih yang nama riko nih de su gas sa pu teman baik juga, paling smangat sudah sa paling senang dia juga. Trus yang kelima, ada <hesitation> o iyo teman perempuan ada, namanya <hesitation> enjel. Sa pu teman enjel ini, de juga <hesitation> de umur dua puluh tiga juga de umur dua puluh tiga juga de umur dua puluh tiga juga- de salah satu sa pu teman yang orang pesisir juga, cuman de lahir besar di pegunungan, de lahir di wamena. Nah, de karakternya itu orang kaya kalo apa tong bilang cakadidi e. De terlalu cakadidi, kasar ka bagemana. Jadi tong kalo main deng dia juga macam was-was juga. Kan de agak, badannya kecil-kecil tapi cempreng juga, de nakal juga, kasar jadi. Tapi begitu, punya jiwa berbagi tinggi, trus baik, apa-apa tu terbuka sama torang. Jadi kaya, ya jadinya macam senang begitu. Trus, suka nasihat juga, terlalu cerewet dalam nasihat juga, kasih tau ini, ini, itu, ini, segala macam. Pokoknya nasihat dari bicara biasa sampe yang alkitab juga de kasih tau. Sa pu teman satu itu juga, <hesitation> jujur teman baik juga, sa paling suka juga sama dia, de bagus. Dan yang terakhir, ada yang keenam ini ada- sa pu teman juga, teman teman- hidup juga. Nah, dia salah satu orang yang ada dalam sa pu perjuangan hidup di tanah rantau ini. Jadi, sa pu susah, sa pu senang, sa pu jatuh, sa pu jatuh bangun dalam perjalanan proses kuliah ini, de juga salah satu orang di belakang itu. Jadi, dia yang selalu kasih semangat, suport dan sebagian sa punya susah, de tanggung juga. Sa punya susah, kekurangan dalam hidup juga banyak yang de korbankan, de tanggung. Dan sejauh ini tong dua bertahan hidup hingga sampai saat ini juga. Dan masih tetap sama-sama deng saya dan sa bersyukur skali sama tuhan karna punya orang-orang hebat. Orang-orang yang selama ini tuhan hadirkan mereka disamping kitorang to, dong juga banyak motivasi, kasih tunjuk hal-hal yang menjadi pelajaran hidup ini, itu ada di dorang sa rasa. Jadi, sa sangat bangga skali punya mereka-mereka ini.